די ראלע וואס שעפערישקייט שפילט אין די- די דעוועלאפמענט פון די מענטשן איז אז א מענטש'ס שעפערישקייט קען <hesitation> עדווענסן די מענטשליכע פראגרעס.